أنا احب أن أزور مدينة إسطنبول. من زمان أسمع عنها وأحب تاريخها وثقافتها وعراقتها. عندهم معالم جميلة مثل آية صوفيا والبازال لكبير. وكمان أحب الأكل التركي والمشروبات هناك. أريد استكشف الأزقة والسواق اللي هناك وأعيش أجواء المدينة القديمة. أحس أن في تجربة فريدة بانتظاري هناك لو رحت.